mota gobara ni do mari ndiyam ha der magha gha do vallita ha pellel nyifugo yite toh gobara ummi ha saare ha asibiti ko ha makaranta ko ha lumo gha dingan pesugo ndiyam gha fadda yite mai